أول شي أشكرهم على هالفرصة، وأبدي حماسي للوظيفة <hesitation> أجول بعد اليوم بقوة العمل الجماعي والتعاون وعندي بعد خبرة في هذا العمل، وبعد أحب أتعلم وأطور بنفسي باستمرار، وهذا يخليني يعني دايما مستعدة لإني أواجه أي تحديات تجابلني، وأخر شي يعني أحب أضيف إني شغوفة بالعمل في هذا المجال، وأحب- وأحب يعني أكون جزء من الفريج يحجج أهداف كبيرة.